Miɗo yiɗi ngurndanji boɗɗo waɗi e ɓiɓɓe mum ko haako e nyiri. Jeemol ɗum oɗo waɗi haako ngarii, jaɓɓoree ngari e nyiri waɗa e laawol geɗe ɗi. Ko woni haako ɗum ina waɗa haɗa sabu ɗum ina ɗo ngonɗiyaaji. Fura e nunu oɗon waɗi buɓɓe waɗi waɗo fura e laawol non. Himo haɗa laawol e fura tefnude jeemol majje tefnude waɗi saare e nguuraande ɗi.